<hesitation> Nkanye, abantu abari kukira kuba nibakira nibakira ebyokurya ebirimu sukaari nyingi katugeze nka nk'ebiriibwa <hesitation> ebyokurya bingi ebiri kuheereza amaani habwokuba kimanye nti ebyokurya bingi bingi kandi ebiri kutuheereza amaani birimu sukaari eki ndikubaasa kumuhabura nti- nti ebyokurya yes emibiri yeitu neyenda amaani kandi amaani nigaruga omuri ki, omubyokurya ebi ebirimu sukaari, sukaari nyingi kwonka again nitukimanya nti ebyokurya ebyo ebirimu sukaari nyingi sukaari nyingi nimbi ahamibiri yeitu, habwokuba noshanga nibyo bir kureetereza sukaari abantu eyi bakweeta sukaari oshanga bitakumuha kureetereza sukaari kusha kwonka ya- yakoraki. ﻿Kushanga ya, yananka ya- yakwasire nebindi bicweeka byomubiri, mbwenu nyowe ekindikubaasa kumugambira ninga okumuhaburaho niku nokuronda naka egi emitendera oba ngyeete nkemitendera eyokuryamu, kutari kugira ngu eriizooba naguma nindya ebyokurya bya sukaari habwokuba nitukimanya ngu kuguma norya ekyokurya kimwe, kimwe, kimwe nakyo nikikora ki, nakyo nikibi, kandi nabwe kuguma otarikukirya nakyo nikibi, mbwenu eki nkubaasa kumuadi kumugambiraho kumuhaburaho niku, nikureeba ngu yakora time table yeeye, kureeba ngu eriizooba narya ebiriibwa <hesitation> nyenkyakare ninza kurya ki ebitookye habwokuba nitureeba ngu sukaari erikuba eri omubinyoobwa nebitookye neyahukana, oba neyomutaano <hesitation> nikyo ekyo